Ne vanuga magulina kavanai, au wa vanugai pama kwamurage e au e kapu ka'ai ai alakana na vanuga gena maguli rigolo tedifai auna'auna e au maki gelai wani manti ka maki ai a'apiana au vanugaimo a'aluna, vanuga gena kolemana agia'ana era ave arawao ne nauku gewalana. Vanuga magulina ewaguna pe auka, aunilimalima moiniaimo geanianina ne no family rekea geriai gela aura geriai geugamagi kauna kwalana ewaguna rageana aonai vo'ovagi no era ai geva tikuli namanama rana. Geve ragena era geverage gevalakaoarana skuli ai ne grade six, seven eighti na ne pene geve feilo na ne vanugai ma gama aluaona. Ne rekeara wa keirana vea ne amarana geva veavu aura, ma'ani avuaura wa amarana geva ripa kaurana pe rorinai wa gealuaona. Rekeara ai geva tikulirana wa kipomo veavea gekamuna ne geauna wa rawapara inagulunai gelakoana ne navavine gemai ai wa, upumai rekea geara'aole ne iwaguna auna laini ai wa ai aiga'arana. So Ai wa arawamai geriai gaugaumagi kauna wa arawamai vanuga melora, pie pitipiti, ma'ani pa voi agi ne ai pa aniani. Ewaguna magulina aonai wa vanuga wa niuniu kamuvagi e ma'apora'a kamuvagi, vearawa valigu aura wa even koloa koloa wa vavine mage vearawao aura mage kala venirana, iaoiao manuale vearawa aura mage kala venirana. Verenagi, pene ia Palagu aonai gamagulina, rupu aura nagaina e, rupu a rupu ai gamagulina, Palagu garipi'ana nagaina na ia naura waveaina gemagulina aonai ia raka ugamagi veaira gakalarana? Ia rupu ai galakana gakala lekwalekwana na ia naura waveaina gemagulina so ia vanugai ga'aluna aonai wa pe veavuina naura gema kamuragena kwalana vearawa wa veleke vagi, rigolora fiftin, sixtin, seventin vearawa vavine geva melorana geve arawana ne veavuina ai kamu waveaina na geria ririwai geniuniuna ne vanugai disturb kamuvagi gekalana ne rekearea ugamagira a oi e raka veaina? Inara amarana gevakilarana? No community alukourai meeting rai maki na gekilagi pe wa eila geaona geveamaina. Disturbing the wa vanuga gena peace wa kila veairana wape ia ina e ama gera inagulu. Ne ma'aukwaua vanuga pene nama wa eau ia gera family geinaguluna aura wanikina gevenirana aura wa, kiakara pe voi agiria gera teipolo maketi maketi, arawara gepiti pitina moni pe ao koukou, ne ia pane vioria e pae raka make make oi ma'ani vo'ovagi arawamuna eapirana o garawalirana vanama waoma aonai ne ia vanugai ga'aluna pe rekeara wagira ai gelaka piaina rawaparai, at least kia'ara pe venira pe waveaina vuara ka'ara twora. Oma rekeara wagira ia pewa raka kupa aonai wa ia ma pie venirape waveaina wa ugu rage, ugu rigo wa ia upura e kalakalara geria vevaripa. Aurai ne vanuga magulina wa auka, waveaina ana kilagia, ewaguna rageana aura wa rekeara wa eau tauwauna ne vanuga kwalarai geverigona ne wanana ne moni geuguna ne no waveaina gama magulina wa au maki waveania. Au maki Arawaku elakawai waveaina aonai wa ema ragewai ne rakau kiara wagira na family kia'ara gavenirawai ne iwaguna magulina pakilagia wa auka pe vaaraira wa magama api auauvea'ana ai gaririwana pe veveni agiria, ina. Ne ara'a kavanai vanuga wa aikina iwagunara ai gekala kamukamuna, iwaguna wa voivoi aurai gege geau kamukamuna wa maketiai pono ao au kwana pono voiagia ne moni pono api ne aniani pono voi, iwaguna vanuga magulina waveaina. So ia wa pe veveni rakau garawalina, kamu, waila kia'ara pe veniria kwalana vanama wagia pene veamai oi au ka pono nugagivi'ia ne Palaguna maki pene nugagivi'imu. Ai waoma, vanama maunilimalima ka aonana oi pene venimu Palaguna, waveaina ina ama gera gera inagulu pekala namanamara aurai ne pe iliga, ina.